ଅର୍ଗାନିକ ଵିକ ଏବଂଗ ଅନାଵନିକ ଖାଈବା ଖାଈବା ମାଧେର ଅନନେ କା ବାତ ଥେଗା ଚେକ। ଉତ୍ପଗାନିକ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ, ପୀସ କୋନୋଶୀ ରାଶାଯନେ କା ସାରା ଗିଟନା ସେଖୋ କିମ୍ବା ଜେନେଟିକ ରୁପନ ତରୀତ ଜୀପମନନ କରୋ କୋନୋଶୀ ନହୀଂ। ଅନାଵନିକ ଖାଈବା ଖାଈବା ମାଧେର ଅନନେ କା ବାତ ଥେଗା ଚେକ। ଅନାଵନିକ ଖାଈବା ଖାଈବା ମାଧେର ଅନନେ କା ବାତ ଥେଗା ଚେକ। ଅନାଵନିକ ଖାଈବା ଖାଈବା ମାଧେର ନହୀଂ।